नयूग रंग उशक कारऊ कीमत कई कारकऊ निर्भर लान्च, जैसे नयूग कारऊ किमत। एंट्री-लेवल हैचबैक चार लाख छः लाख जैसे मारुति सुजुकी ऑल्टो, टाटा टियागो। सेडान सात लाख पन्द्रह लाख जैसे होंडा सिटी, मारुति सुजुकी सियाज। एसयूवीएस स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल दस लाख पचीस लाख जैसे टाटा नेक्सन, महिंद्रा स्कॉर्पियो। लक्ज़री कारें चालीस लाख दो करोड़ या होदोस बोदी निज जैसे मर्सिडीज़, बीएमडब्लू, ऑडी।